ईजिप्त हायसरला हवामान सुक्या, उष्ण आनी वालवंताच्या प्रमाण चड असा, तेका गीमाचो सौम्य सिजन आसन दर्या लागिच्या वातावरणी पावस पाडता। उष्ण आनी सुको गीमाचो सिजन (मे तेह सेपटेंबर) आस्ता।